Jonã juanhà jnanà nionê laã laã guiohàjáhã zaíhã mounà mounà eínã <noise> jmaønã chicatana juáhã tsouã chicatana jmaønã juøå jauà ðuinhà søâ jáhã meinhâ jáhã meinhâ iã tonhâ tsùà mounã chiê jonã ariero nénâ ariero nénâ jmánhå çinå láhã jmaønã chicatana jmaønã jáhã tsùà chiâ çuoå mounà tsøã chiâ çouå eínã jmm iå jonã, <noise> choúnâ jáhã nénâ choúnâ baâ jáhã nénâ lùã guiaâ çounhå tsouã nénâ nonê çounhå tsouã nénâ este mounà tsùà chiâ çuoå nénâ jiáâ minã çínã zianã jmonå manã aunà jmm guiaâ jmaønâ nenã soúnhã jáhã jmaønâ çónhã nainhå jnínâs çuuãçónhã nainhå jnínâs çuuãçónhã nainhå táhå jmùnã <noise> iå jonã çóhã zøhå junio zøhå junio manã soúnhã jáhã nénâ este mounà nénâ iã jonã nénå çauhå tsouã guiohà jáhã nénâ zoúnhã tsouã mønâ tùhå soúnhã jáhã guiaâ juønè taã tiánã jáhã soúnhã mønâ tøê soúnhã jmm ñanã láhå jønè jáhã naunã nénå <noise> çounhå jáhã nénâ nonê çauhå tsøã guiohà jáhã nénâ nonê guiaâ jmánã jáhã jáhã leínã lahâ jánhå raã jonã laíã jnanhà nonê tsouã nénâ guiaâ çounhå jáhã nénâ nonê jáhã jáhã mounà nénâ iã jonã laã nenã bahâ lùã. Guiohà jáhã nénâ nénå zøhå nenã bahâ nenà guenhå jáhã nénâ lùã zøhå junio çounã nainhå jnínâ tsouã çuuã mm jonã laã nenã lùã guiohà jáhã nénâ <noise> iã jonã juanhà jnanà nionê láhã lùã guiohà mounà nénâ guiaâ toúnâ neinâ mounà nénâ lùã lahâ zianã jáhã chíà chiâ çuoå jáhã manã çanhâ ñanã zianã jáhã meinhâ sionâ nonê aíhå tonhâ tsùà tsùà nanâ tsùà monà mounã <noise> chiâ juhà mounã tsùàchiê dehâ láhã jøè jmaønâ iã tonhâ jáhã jonã jáhã çuuã reâ nénâ jmm iã jonã nénâ iã tsùà chiâ çoúå jáhã eínã jáhã jáhã nénâ baâ çounhå tsouã jmm iã jonã <noise> guiohà mounà nénâ taã jáhã nénâ choúnâ nonê jáhã jáhã meinhâ guiaâ tahà çuhå taíhã monà manã jinhå taíhã monà monàmanã láhå jøè iâ tsùà manã manã chíâ guiohà tsouã lahâ jáhã nénâ taíhã monà tinhà monà jmonå guiaâ iã çanê tsøã <noise> iã çanê tsøã iâ lùã niunà nonê tsánhã lùã niunà mmm einã jenå nonê ñanã guiaâ jáhã tauè jlanã nonê lùã tionhâ tionhâ jáhã meinhâ sionâ nionê lùã niunà jáhã nénã nénâ dehâ niunà mounà jáhã meinhâ sionâ iâ jonà çounå jáhã nénâ láhå jøè monà mounã jonã monà mounã lùã çuhå tsøã taíhã nainhàmanã. Nainhà manã jinhå guiohà tsouã oå einã nainhà manã taíhã tsøã láhå jøè jmaønâ bahâ iã tonhâ jáhã meinhâ nénâ zaíhã zaíhã mounà nénâ mounàmeinhâ nénâ mmm ya ñanã tóhå jonà guiohà mounà lánâ mounà çanhâ lánâ mounà tsùà chiâ çuoå nénâ mønâ tøhê soúnhã jáhã lahâ iã jonã çauhå tsouã zoúnã tsouã guiohà jáhã nénâ çounhå tsouã jáhã nénâ iã jonã jmonå nénå iã tsøà ninâ guiaå baâ nénâ ninâ guiaå tsøã íã iã tsøà guiohà jáhã nénâ iã jonã iâ jonà toè tsøã iâ jonà toè guiohà jáhã nénâ lùã mounàmounà çanhâ nénâ <noise> iã jonã zianã tsouã zoúnâ jmonå mønã aunà jmonå mønã aunà ñanã jáhã lánã tsøã nénâ iâ siáhã nonê juáhã tsøã mónhà jáhã nénâ juáhã tsøã iã lùã ðùnã tsouã iâ ziáhã iã jonã zoúnâ tsøã jáhã nénâ zoúnâ tsøã jáhã nénâ lùã mounà nénâ mounàmounà çanhâ nénâ iã jonã tsùâ ninâ tsùâ ninâ guiaå bahâ nénâ çuhå tsouã tionhâ laà çuhå tsùà meinhâ nionê tsùà meinhâ jnánhà zoúnâ çuhå guiaâ guiohà jáhã meinhâ nénâ guiaâ manã çínã jiáâ mønâ tøhê çuhå lahâ manã çínã jiáâ juáhã tionhâ iã jonã çuhå guiohà jáhã meinhâ nénâ tsùà ninâ guiaå jmánhå tsuâ minhà çóhã tíã chóhå lahâ zianã søã zianã søãchóhå çounã çuahà oå çounã tsuâ jonã tsùã ninâ guiaå nénå çounhå jáhã meinhâ nénâ.